في أحد الأيام اكتشفت الباب بغرفته لم يكن موجود سابقًا الباب <hesitation> كان صغير مختفي وراء سترة قديمة وبدافع الفضول اقترب منه ببطئ وفتحه، <hesitation> ورا الباب فكان ثما ممر <hesitation> ضيق مظلم وفي صوت غريب هاد قرر الطفل يستكشفه ووقت مشاء لقاه غرفة سرية مليانة بحاجات غريبة.